mi̱n mi̱ swa be kada dine be kada ki̱nin nagangu yinang yinang min we ki̱n we a lo mi yal dinkin mi ng bundus. ka mi yal dinde kono a swe a fere ka bemine du. ka ya niyika ku nge ni du beka ki̱ sweda a lo. diwu a ne ka yade ki nabtinin we a ku finu ni kwa tanka nge na fi bekada ka dande. ka me ka kune du ka bete lo a fiko. finu kin ka swede ka wukane runko ki̱ bede wu ki̱n a kebu ki̱nin nge ka dume chitu ki̱ yunnu chewa ti̱kanchi ki̱ fwedu na chire du me na dandu kono kum ka ni nwe bekada ki̱ funtunu we ki funtunuwe ye, to na chire du wukane ni ki̱ bedu nachi ayo ma swan kada nge.